<hesitation> افضل اني ما اكون مضطرة اني انام بس عادي اكل اي وقت بس محتاجة انام لان برايي النوم ما كثيغ يونس الاكل اطيب يعجبني اكل ما يعجبني كثيغ انام بس انام من التعب وبس